لك صديق يشعر بالتوتر في كل مرة يحتاج فيها إلى التحدث علنًا. ما الأساليب التي يمكنه استخدامها لتحسين ذلك؟ بنصحه يتدرب قدام المراية أو مع أصدقاء مقربين حتى ياخذ راحته خلّه يحضر العرض مسبقًا ويقسمه لأجزاء بسيطة عشان يكون واثق من نفسه بذكره يتنفس بعمق قبل ما يبدأ عشان يهدّي أعصابه